Keeri ne ri nǝ tɨɨlɨ wǝǝ, ne ri ayimooli pɨ lo toŋ esi wǝ́ pɨ lǝ fɨ mɔɔrʊkpǝ pɨ le kpii pɨ la kʊla wǝ́ pɨ le yeemi wɨ le pie, kǝ́ wɨ le pie wɨ la lɛ ko wǝǝ ǝ lǝ fɨ yɩlɩ e le yee ko oturu ǝ lǝ fɨ a yaa láa mwɛnɩ nɨ fɨ nɨ sǝpɨ awɛ nɨ mɨ lë epipǝ.